Andira, jevae, mboi, ardilla, kururu pite karumbe, jare ñeti, mberu jae kuareta oike ikuapevae aniara oiporara iroi, esa jaereta mbaetita ipuere oiko ima iroi ipiterupi.